Nkakura nimpurira ebyokurya ebikuheereza amaani na hati bikiriho nk'ebitakuri, <hesitation> omugusha agu bakukozesa obushera, obutoka, enturire, erimu n'obwoki, hariyo amate, hariyo emondi, <hesitation> ebyokurya bikanyire, hariyo hariyo amayuni, amatekyere yeah amatekyere agu bakweta omu Rujungu white yarms hariho n'aga agu okushanga garimu obuntu biri nk'obugoyi bwa pink, ovacado yeah.